Yo creu que non, quiciás que las gallinas sí pola comía que le se da peru los pollus assín chiquinus…